प्यार जैसे हमर मम्मी पापा के बीच में होएल भाई भाई। भाई बहन दाई दाऊ लइका लईकी में होएल। अउ एक प्यार दूसर होएल जो दूसर तरीका के होएल। एकर में शादी बिहाह के करना के पड़ेल तो अपन दाई। दाऊ से प्यार करा बड़ा मन से प्यार करा उमन के इज्जत सम्मान करा।